So haala sultere haalaama, neɗɗo miiloton wakkatiiji non muyiri sultude e hore mun. Sabi dañan nde heɓi sulti, dañan nde waasi. Sultere naa ana haani e ɓii aadama. Sultude no laatii fu.